که انسان احساسات نه درلودلای نو ژوند به يې بې خونده وو

پښتو ژبه زموږ مورنۍ ژبه ده او په دې باید لیکل، لوستل او خبرې وکړو، تر څو دا ژبه ژوندۍ پاتې شي.

په ټولنو کې د باور او اعتماد فضا هغه وخت رامنځته کېږي چې تر څو خلکو په تا باندې کوم اعتماد کړی وي، هغه دې له منځه یووړ.

نه هیڅ کله نه ټيکنالوژي د انسانانو د پرمختګ مممم سبب کرځي ځکه د هغه په واسطه کولای شو خپل ضرورتونه په لنډ او کم وخت کې ترلاسه کړو په اوس وخت کې ټيکنالوجي یو مهم شی دی د انسان په ژوند کې

زما په نظر، ساینس او دین سره تړلي دي، او <hesitation> ساینس چې دی، <hesitation> <hesitation> د دین د ځينو مواردو په واضح کولو، او اثبات رسولو، او روښانولو کې چې دی، ډېره مهمه ونډه لري.

زما په نظر وچې مېوې او تازه مېوې دواړه روغتیا ته ګټې لري، او تازه مېوې شاید د وچې مېوې په پرتله لا ډېرې ګټې ولري، ځکه چې د بدن اوبه پوره کوي او بدن ته انرژي ورکوي.

که ما کولای شوای چې د بل چا په څېر ژوند وکولای شم، نو ما به یو اتیا کلن شخص انتخاب کړی وای. فرق نه کوي چې هغه د کوم هېواد، کوم کلتور، کوم جنس څخه دی؛ صرف غواړم د هغوی د ژوند <hesitation> د کړاو

زما په نظر والدین باید خپلو ماشومانو ته تل حقیقت ووايي ،ولو که هغه هرڅومره تريخ او سخت هم وي ترڅو د هغوی ماشومان د راتلونکي ژوند د مسؤلیتونو مشکلاتو او د ژوند حقیقت ته آماده و اوسي، که چیرته ورته د ژوند راتلونکو په اړه حقیقت ونه وايي مثلأ که دا ورته واضح نه کړي چې کله دغه ماشومان لوی شي نو دوی به د مېرمنو او ماشومانو خاوندان شي

که چيري زه ولسمشر سم نو تر ټولو لومړي کار به مي دا وي چي په تعليمي او تحصيلي نظام کي به ژور تغيرات راولم او تعليمي او تحصيلي نظام او نصاب به دنړي له مخکښو نصابونو سره سيال کړم هغه نصابونه چی په اروپايي ملکونو امريکا همدارنګه دنړي په نورو هغه ملکونو کي چي دنړي معتبر پوهنتونونه لري او معتبر نصابونه لري له هغوي سره به یی سيال کومه

د جمعې مبارکه ورځ د نورو ورځو سره په دې باندې توپیر لري، چې دا په قرآن عظیم الشان کې هم ستایل شوي ده د مسلمانانو اختر ګڼل کېږي، په دې ورځو کې چې دی خلګ ځانګړي کارونه کوي لکه د جمعې په ورځ حمام کول سنت دی، د نوکانو اخېستل چې دی سنت دی، بل چې بعضې رسمي ځايونه هم او کاروبارونه دا ټول رخصت وي د جمعې د لمانځه لپاره خلګ جومات ته ځي چې دا دوه ركعته لمونځ ادأ کېږي چې دا ډېر زیات ثواب لري.

ستا په نظر ،که چيرې موږ د خپلو ځنګلونو ساتنه ونه کړو ،نو راتلونکي نسلونه به له کومو لويو چاپيريالي ننګونو سره مخ شي ؟

کله چې ماته یو تصمیم راکول شي د هېواد د راتلونکي لپاره زه به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزم، د پوهنتونونو دروازې به پرانیزم خو پخپل حجاب کې او ټولو ته به په مساوي شکل سره ګورو که هلک دی که نجلۍ ده هیڅ کوم ډول توپیر به نه کوي

پخوا به خلکو په ودونو کې ډزې کولې، خو زما په نظر سره نورې نړۍ هم دغه ډزې یو خطر لري، ځکه چې کېدلای شي پرې بل <hesitation> پر یو بل چا باندې ولګېږي. نورې لارې شته، یعنې ډول وهل، <hesitation> سندرې لګول، راځه راځه، دریا وهل ښځو لپاره؛ یعنې ډزې کول تر ټولو ښه لار نه ده.

که احساساتو لرلای، نو ما به خپل اوسني احساس ته تور رنګ ورکولای، د دې لپاره چې زما اوسني شرايط، کوم حال کې چې زه اوس ژوند کومه او کوم شاوخوا ته چې کوم شرايط ماسره مخ دي، <hesitation> بغیر له تور رنګ نه بل رنګ زه نشم ورکولای.

زه غواړم چې پښتو ژبه ټول خلک پري پوه شي ټوله نړۍ واله شي مممم ټول خبرې پري وکولای شي پیشرفت وکا ټول جهان پري و پوهیږي چې یو پښتون څه وايي پښتون څه غواړي یو پښتون څه شی آرزو لري ددې په خاطر زه غواړم ډیر کار ورته وشي پښتو ژبه په سطحه د جهان په سطحه د نړۍ ټول خلک پوه شي ټول خلک يې وپيژني ټول خلک احترام ورته وکړي درناوی ورته وکړي

زه اصلاً د لوګر ولایت څخه یمه، فعلاً په کابل کې ژوند کومه. کابل کې هر ډول مېوې په مختلفو فصلونو کې پیدا کېږي. مثلاً اوړي کې یو رقم مېوې وي، مثلاً اوړي کې خټکی، هندواڼه، انګور، منې، زردالو، شفتالو او داسې زیاتې مېوې پیدا کېږي. ژمي کې نسبتاً محدودې مېوې پیدا کېږي. هغه مېوې چې اوړي کې پیدا کېږي، هغه ژمي کې نه پیدا کېږي. نو ژمي کې فعلاً چې ژمی ده، زیاتره مالتې، کیله، منه او دغسې مېوې پیدا کېږي. زما معمولاً ټولې مېوې خوښېږي، ورسره مینه لرم او خوښوم یې، او زیات چې ما خوښېږي، ام مې خوښېږي.

علت یی دا وه چي پخواني خلک چي وو زړونه يي ډير پاک وو ډير ساده وو ډير مينه يي درلوده محبت يي درلوده تقاضاګاني يي لږی وي په کم شی به یی قناعت کړلو درک يي درلوده ډير خواهشات يي نه درلودل نو خپل قام نسل سره به يي مينه درلوده پالنه به يي کوله نو په همدي خاطر به وو چي داوس وخت نه هغه وخت بهتر وو

د اندړو ولسوالي د غزني ولایت په ختیځ برخه کې موقیعت لري. شمال ته د غزني مرکز، د غزني د ښار په نامه دی، او یو څه د جاغور لورې ته سیمې. سویل ته یې د پکتیکا ولایت ځینې سیمې، ختیځ ته یې د ګیلان ولسوالي، لویدیځ ته یې د ده یک ولسوالي

کله چې موږ یو نوی ښار جوړوو، <hesitation> اول هغه شیانو ته موږ فکر کوو چې هغه اشد ضرورت وي، چې د انسانانو ضرورت وي. که چېرې موږ ضرورتونه د خلکو په نظر کې ونیسو او هغه ورته حل کړو، نو د ښارګوټي ته خلک اوسېدو لپاره زړه ښه کوي. روغتون چې د روغتیا د مرکز په نامه یادېږي، ځکه د انسانانو د روغتیا په برخه کې ضروري دی. او ورپسې ښوونځي؛ ښوونځي د ماشومانو د زده کړې لپاره، چې هر فامیل غواړي چې خپل اولادو ته پکې زده کړه ورکړي، د هغو لپاره ضروري دی. پارک یو تفریحي ځای دی. <hesitation> هغه باید موږ د تفریح لپاره موږ باید پکې جوړ کړو.

<hesitation> زما په نظر چنې وهل ډېر ښه کار دی. که چېرې ته چنې ونه وهې، ته یو مال چې اخلې، کالي چې اخلې، یا یو ټیکری اخلې، یا یوه ټوټه اخلې، <hesitation> دا به ته په ډېر قیمته توګه اخلې. بیا په افغانستان کې، دلته کابل کې خو ډېر مثلاً خلک چې دي، دوکانداران خلک چې دي، ډېر بې انصافه دي. زه خپل ځان کیسه درته کوم. ما غوښتل یوه جالۍ واخلم ځان ته. دوکان ته لاړم، متر په درې زره روپۍ یې راته بیه کړه. هغه جالۍ دومره قیمت نه درلود. زه پوهېدم چې دا د درې زره روپیو نه ده، نو ما هدف مې دا و چې دا جالۍ له اتو سوو روپیو څخه، دوو سوو نه دا نه ارزي او ارزېدله هم نه زیاتې. سړي ته مې وویل چې نه، دا ډېره قیمته ده، ماته راټیټ شه. نورې چنې مو سره ووهلې، ووهلې، او اخر د درې زره جالۍ قیمت راورسېدلو نهه سوه روپیو ته. ما ترې اته سوه غوښتې ده. وویل نه، زر افغانۍ راکړه. اخر دې موافقې ته ورسېدو چې د تا نه زر او د ما نه اته سوه، نهه سوه روپۍ درکوم، ماته جالۍ راکړه. تاسو فکر وکړئ چې په درې زرو کې ما یوویشت سوه ګټه وکړه. نهه سوه روپۍ مې یعنې واخیسته. که چېرې یو څوک چنې وهل بلد نه وي، او په دې زمانه کې چې کابل کې مثلاً دوکانداران بې انصافه دي، څومره <hesitation> په لوړ قیمت باندې یو شی دوی اخلي، بیا دغه ته دې خدای انصاف ورکړي چې و دې ویني چې دا خلک د اطراف دي، ارامه دي، عاجز دي، څومره ورته قیمته بیه کوي. یو شی چې مثلاً په دوه زره یې اصلي قیمت وي، په شپږ زره روپۍ یې ورکوي یې. نو زما په نظر باندې چنې وهل ډېر ښه کار دی. دلیل یې همدا دی چې مثلاً ته هغه اصلي قیمت باندې اخلې، او شاید که اصلي قیمت باندې یې هم ته وانه اخلې، یو درې سوه، دوه سوه دوکاندار په تا باندې ګټه وکړي. که چېرې ته چنې ونه وهې، دوکاندار درې چنده، څلور چنده، پنځه چنده په تا باندې ګټه کوي. باید چنې ووهل شي.

ښه ددې سوال په جواب کې اول داسې وه چي دی د نر لپاره لیکل شوی خو چي زه ځواب ورکومه د يو انجلۍ په توګه که چيرې زه ولسمشره شم زه به په اساسي ډول د نالوستئ پر وړاندې مبارزه وکړم لوست او تعلیم بايد يعنې جبري شي، عام شي په ښځه او په نر باندې بايد وويل شي، په ځوان او په زوړ باندې، په کوچني او په نجونو بايد زده کړې وکړل شي مثلاً که چېرې زموږ خلک تعليم لوستي وای، درس یی ویلی وای سبق يي لوستی وای نو اوس به موږ دومره يعنې جاهله تولنه نه درلودله اوس به زموږ ښوونځي بند نه وو زموږ ښځې به په کور نه وې ناستې مثلاً دا په نظر په بد نظر به نه کتل کيدل دې عصري تعليم ته نو زما، که زه ولسمشره شوم د خيره لمړی کار به مې دغه وي چې تعليم به جبري شي پر ټولو خلکو بايد بل مکتوبونه بايد ورته جوړ شي بل اساسي کارونه تعميرونه بايد ورته جوړ کړم ترڅو وکولاي شو چې مثلاً راتلونکی نسل لوستی شي

که غواړو زموږ هيواد د پرمختګ لوړو پوړيو ته ورسيږي ،نو بايد خپلو لوڼو او زامنو ته په هر ډول شرايطو کې د زده کړې او پوهې زمينه برابره کړو

ته به سږني ازموينه کې بريالی شې؟

که چېري افغانستان د غازي امان الله په وخت او تراوسه پورې جنګ نه وای شوی، نو افغانستان به د نړۍ پرمختللی هېواد وای.عاصري تعليم په برخه کې، هم به د ټکنالوژۍ په برخه کې. که کوم هېواد کې جنګونه وي، هغه به څه تعليم ولري؟ هغه به څه پرمختګ ولري؟ هغه به صفر ټکنالوژيک اوسي. موژ او جاپان په يوه ورځ ازادي اخيستې ده. تاسو جاپان ته وګورئ، څومره پرمختللی دی، په عصري تعليم کې، په ټکنالوژۍ کې. هغوی ورځ تر بلې خپل هېواد جوړوي، خپل ته پرمختګ ورکوي، خپل هېواد کې نوې لاسته راوړنې لري، مګر موژ ورځ تر بلې شاته کېږو. مهم پرمختګ د نړۍ دی، نو موژ شاته کېږو. موژ د عصري تعليم په برخه کې يو پرله‌پسې جنګونه راغلل، د هغو جنګونو له امله موژ هغه تعليم برخه، ټکنالوژي برخه، هغه د هېواد پرمختګ برخه وه، په صفر کې ضرب شول. بيا چې نو داسې يو نظام راشي، هغه مثلاً د عصري تعليم پسې مباح کي، همدا هغه لامل د افغانستان د پرمختګ کې همدا لامل دی چې موژ خلک ايران نو، پاکستان نو او نورو هېوادونو ته ځي، همدا يې لامل دی. که چېري موژ خپل په هېواد کې په اتفاق خپل هېواد ته يو لاس شو، په اتفاق سره پرمختګ وکړو، عصري تعليم ته په ښه سترګه وګورو، ټکنالوژۍ ته، ځکه نن او سبا هر هېواد عصري تعليم او ټکنالوژۍ ته اړتيا لري. نن ورځ داسې نه ده، نن ورځ سل کاله اخوا نه ده، نن موژ سل کاله راوروسته را ديخواته يو، نه اخوا ته. موژ بايد خپل هېواد ته خزمت وکړو، خپل ته کار وکړو. دا هېواد له موژ څخه پرمختګ غواړي، دا هېواد له موژ څخه کار کول غواړي، نه دا چې مثلاً موژ بې‌اتفاقي وکړو، موژ د يو بل پښې ووهو. يا موژ بايد خپل هېواد ته پرمختګ ورکړو. که چېري موژ د غازي امان الله له وخته تراوسه پورې عصري تعليم ته ډېره توجه کړې وای، ډېره توجه مو کړې وای، او خپل په هېواد کې په اتفاق سره پاتې سوي وای، موژ به حتٰی د جاپان څخه مخکې وای. موژ لوی لامل چې څه و، بې‌اتفاقي وه. بې‌اتفاقۍ جنګونه رامنځته کړل او زموژ د پرمختګ مخ يې وينيوله. که چېري موژ په اتفاق وای، خپل هېواد ته مو کار کړی وای، خپل هېواد ته مو خدمت کړی وای، موژ به د نورو هېوادونو څخه مخکې وای. اوس له زموژ څخه زموژ ګاونډي هېوادونه مخکې دي، لکه ايران، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، لکه چين، لکه پاکستان. حتٰی پاکستان هم په عصري تعليم او هم په ټکنالوژۍ زموژ څخه مخکې دی. يو وخت موژ مخته وو، هو اوس دوی مخته ځي. ولې؟ د دوی هېواد کې جنګونه نه کېږي، د دوی په هېواد کې دومره بې‌اتفاقي نه ده. دوی خپل هېواد ته په هر ډول په هر ډول سره وخت عصري تعليم ته يې وخت ورکړی، ټکنالوژۍ ته يې وخت ورکړی. اما افغانستان، هغه همدا لامل دی چې بې‌اتفاقي ده، جنګونه دي، د يو نظام څخه بل نظام، بل نظام څخه بل نظام. او عموماً، عموماً اکثريت مشران يې ځان غوژتونکي دي، يوازې خپل ځان ته خزمت کې، هېواد ته يې خزمت نه دی کړی. همدا يې لامل دی. که چېري د غازي امان الله په رقم دوی فکر درلودلی، اوس به افغانستان د خارجي هېوادونو په څېر وای. نور هېوادونه به موژ ته راتللی، نه به موژ نورو هېوادونو ته تللي.

راځه زه هم بهر ولاړ يم ښوونځي ته به یو ځای لاړ شو